Pues ningüy apac iend wüx apac iend pues xowayey pipeuel tuan aquing ajlücjaw que xow arraj ngu majlüc iew xow mbeth ndoj par nipilan mangal porque ajtiüp ombet y wüx ajwec avejes ajwüch xowayey aw milew lam aj muel tiel umbiüm nipilan xicchindoj aj müel milow lam tiximbien neáwan acuejniw pues ajlüc ajwejniw que ajwey olonoc uej que acüliw per lago montamüw acuejniw tuaneste ajlüc neat que pues casi nngu majwec y laaga majlüc iow olonoc laat pues más de ninguien puesmás xowaquinc ningüy pues aquin per ticülla jü es quing y ajlücjaw quengwüy atucüy ajlüc ese por neáwan de ningüy ajlüc lugar come chindoj napiüng ndeque pues ajwüch xowayey najnej y olonoc lugar pues nga majlüc yow. Chimatatocar xicon atuqey anoc tiümb que apiüng nipilan más natang que ningüy a veces ngu majwüc apiüngüw y ajlüc neac quiajwüch xoayey langa majaw nipilan ney ningynguiney mot marang ajmot wüx ajmeel iow tiül ximbiün pues xowayey aw miow lam ajmeeltiliem iypues atuquieyy nganüy pues ures treticüyiendaj gey ajlüc atuquiey ajlüc tim ningüy.